<noise> toh – toh Mageŋ da hansi hal bara ga hansi gisi windira ai gumma nima maje gisi windira ikulu maje gi hinka me daŋ nise nwari ra dinna nwa aga te nise chuta, hansi bumbo inga mo da na nwari dan nise mera aisi bai hala aga te wali asite, zama ai maŋ ma, ai maŋ ma imane aga te, amma gumma aiwo daskiya wankaŋ ai ra’ayi gomma aise mage, hansi ga hinka bara nama, mage bumbo aga nama kuma mage ga chan garai nise fura, danŋ mage go fura nankaŋ mage go fura chaŋ si no diŋ. Hansi ga kwara kwara ba maje bumbo ga kwara kwara amma da diŋ ga no nwari kaŋ aga nwa ka ma ka ni gaskiya asi kwara kwara manchi wundi kul naga kwai, zam nan kaŋ iga no bani dai na ga kwai. Kuma mage aga hinka kanin se ni gandara che marje matekaŋ aga bani gandde machi ba yadiŋ no bar chindi ize ga ba igande, amma hansi bora ga hiŋ kaniŋ da hansi, am bara nama kai ifono bara gate da furku, ingawo irkwai ban ka lali no, bar ibarai hinna no goga gayi amma irkwai ya banka hansi lali. Kuma ayya irkwai dai masai no kurnye bumbo kaŋ gaba hansi gayi zan ida gadi char tali a maga se, ba kusuno ni gisi ya chine aga hinka me daŋ ara, a sobbai seno hansi si kano aise, mage aga hinka me dan nise ara nima yuŋ amma hansi ya binde da’ana me daŋ dinna yun yunyaŋ iyye nigga yuŋ matakaŋ chitta go yadin nago. <noise>